ध्रुवीय भालू ठंडे माहौल मं जीवित रैणा ते विशेष ब्वयवस्थ छ। ऊनका घणा फर (बाल) ठंड स बचौंद, आ मोटी चर्बी की परत ऊनका शरीर मं गरमाहट बणाई रैंद। ऊनकी चमड़ी काली होदी छ, जैंसी ऊन सूरज की गर्मी तें जल्दी सोखी देन्दी छ।